Cepillú chi ja nakachayoó yu'uyo nakachayoó nuúyo te kuányó taana ja kuatiunyó jin na va'a kotoyó yu'uyo tu tu kento maal nu'uyó.